أكيد لو أتيحت لى الفرصة إنى أسافى بالفظاء أسويها، بصراحة بعتقد أروح، أحب الفضاء والعلوم، لكن فكرة الإبتعاد عن الأرض كل هذه المدة صعبة، بالنسبة لى أفضل إكتشاف العالم هنا قبل ما أفكر أروح الفضاء، بالرغم إنى أحس أن العالم في الفظاء بيكون أحسن، وبكتشف أشياء جديدة وغريبة.